तुफान आवे के दोरान हवा के स्थिती में बदला आजाएचे आव। तुफान के आवाज गडडड़ाहट आव तेज़ आवाज आवेचे हवा। की चाल कम होजाएचे करसे आव गडड़ाहट जिसन आवाज। जदा आवेचे तेज़ दरार एक क्लिक के आवाज आवेचे और तेज़। धमाका सुनाई देवेचे बादल के चमके और बिजली के चमके। के आवाज आवेचेतुफान आवे से आम जीवन पे बुरा असर पड़ेचे।